तो मुझे बार बार के रोहे पुछड़ा लग्ये जांब मैंने हजार बार मोना पे कर्ये तब क्यों रे तू बार बार पुछड़ा लगी जब मैंने होजार बार करपी मना। जे एब अखारे भी बोलो तोबे हौंभूता नाराज जंदा होये तब लियो में बोली बार बार पुछियानू म्यू बेरी।